Pos otra cosa, no sé si aiga peru páxarus tolos que quieras. Velaí l'águila, l'alcón, el loru, el pingüinu, el colibrín, el buhu, la coruja la paloma, el canariu, el framencu, l'avetrús, el patu, la gaviota, el faisán, la cigüena, que tamién es unu delos santus d'Estremaúra. Güenu t'ei mentau tolos páxarus juntus, mesmu los provincius i los folasterus peru essu ya sabis tú quál son de paquí, no es?